Bib- <hesitation> toetranà biby ndraika koa elefanta <hesitation> toetrananjy sy manam-paharoy an: ny elefanta de biby milamina, biby mora, biby mora tandenana na dia sy hitan'ny mason-tegna hoe miara-monina amin-tegna aketo aza izy de hita amina sary fa ny tegna mampiavaka ananjy an dia izy an biby magnana fitadidiàna henzagna dia henzagna mihoatra ny biby manontolo.